برقي جارو د خاورې او دوړو راټولولو لپاره کارېږي. په داخل کې یې یو موټور وي چې هوا راکاږي. دا هوا خاورې سره یو ځای د جارو ټانک ته وړي. فلټرونه دا دوړې نیسي او پاکه هوا بېرته خوشې کوي چې په دې سره کار کوي.